هوايتي المفضلة هي القراءة. خصوصًا في مجالات التنمية الذاتية والقصص. وأستمتع فيها، <hesitation> إلا إنها تفتح <hesitation> لي أفق جديد من الأفكار ،وتخليني أتعلم أشياء جديدة في حياتي. بعد الكتاب الكتاب يخليني أهرب من الواقع شوي، وأغمر في عالم ثاني، وهذا يعطيني راحه نفسية. أحب كيف الكتاب ينقلني إلى أماكن وأزمان <hesitation> مختلفة، وأنا مرتاح في مكاني.